Ngila thirna ude ta nda khan udeh ndikina sh sikh sikh hankali ter gaba daya sikh sikh <hesitation> urva khuɗ tar toh kakam naka udeh man hankuri ndikina thirna udeh ngigh ɗirva khuɗe ndikina da da kwar lava sadu irva khuɗe nga daman hankuri biya sai uk lakha ndikina uh bura ubanka uwarka da lagh ga ghwarbiya ndikina sam sam hankuriye thirne udena ngila nagh udeh dikina toh ghwari dikina sai hankuri da damekha dama sai digal gude ngiɗana ndikina sai man tiriɗ njitsa tuwama sai tuwakha gudmana sai man hankuri se sawal witga ndikino daga raka zhu urva khude <hesitation> daman saukiye se fita se sawal ngude ndikina toh manga hankuri ndikina amma thirna udeh ngalva ndikina ka ka ka <laughs> lagh ga yayatar gaba ɗayo zhiya dad tare bab tare uk lagha ghwar biya toh nzitsa dili vuk dus dig zhuwa ndikina da sawal kaf ndikinama khakhuɗe ngik khakhuɗe vug sar zhuwe ina thuwe da mits khikirɗ da zhuwa <hesitation> gar zhukaf ghwar biya ai langlang biya ava yajgilo zhuwa Njitsa iri ndigita un <hesitation> un vug ngabanka amma nji ghwarbiya ina amma njitsa wuɗa thuwena un tuk ɗila na njitsi kilfe intuk ɗala ma njitsa nghire da tik ɗala ndikine sai khim khem kham kham kham ude ghwarbi ndikina toh vuk su duk digitma <hesitation> ngiɗa tiriɗ zhiyo thirna ude ndikin, vuka <hesitation> sukdu digit ghware ai toh ine ngurwo ngaka al ngaka sai man fara'a ngakha man kam ngakha fushi biyo toh ghwarbiya ndichia toh damen kha <hesitation> tsaskha ngiɗa zha thir ude ndikine tojitsa wura toh da nagh ude da zhama da ngiɗa da nzigan. Nzige jza kowa lafiya amma vuk yajghila kuma zi <hesitation> njitsa wuɗa daman kha da digalha da tsifganha ndikina purtiktha sai mon kha sai nagherdi nagha yajgila da dikakha vula <hesitation> masallaci ndikina sai se asokha ah men mene usuk yi mene mene jikhen diken bagh kure dar witgha sai nagharti nagha thirne ude ndirina <hesitation> tigha witghr ah usuge ndik zhikinna dar wane dar wane yauwa ghwara ndikina amma tiril ah ware ware un tuk yuwe galva adaka vuga thire ude ndikina ghwar biya toh <hesitation> vuk tigiɗa ngik tigiɗa da digalkha vug tigiɗa ndikhina toh diɗits udeh ai in tigi giɗa. To us wane us yayo nɗiken bakha us yayo nɗiken bikha us dad thiɗe us bab thiɗe us da naghurdi naghi gaba ɗiya ude ghwara ai toh da digalcha ina amma aɗuwo njizha mana tsaskha gulma biyo toh gulma ghwarbiy nɗikhing a ah wine usuk a kwarlava vug wane mene mene nɗikhina wuɗa farughane ukh talo talo <hesitation> ghaya ghwarbiya nɗikchina ngiɗa va a ah a dala fah a ah dugh wane dugh war mene menema a gubar tar ah ah aso vugh dughware ware ware ghware biya ndikhing sai ngada zhughasa na kam <hesitation> ɗi ngiba ngiba ah ndigil vukakha yauwa adalda vugma amasa aso unvuk kyau yenwa ghoara ah usuge digal gatha gatha mes ina ma ghwara ai amma ah aɗuwa ka sri laghga nagh baka ba nagh bakebi kullum irva tahuɗo vug dada zha baba na ghwarbi iri ina zharanga tsintsina lava vugh <hesitation> dada zha baba kam ghwara toh dadig da <hesitation> ɗakha ma kullum dado baba sa men albarka ntuk kha hankali khara ghwara nɗikina nda ɗakalkhama da ngakha da but da zha ngiɗa vug shiɗe daman kha shike khankaliyo hardi mɓasa rayuwa kha nɗikina ma ghwara ai to amma ude aga un intsilavana biya njizha rabu da ndikhi na ngik thir ude ndikhina. Nga <hesitation> sai gat masifa gat masifana khwara bi ai gat shataghre sai man shataghre a dalda wanke yuwe nda <hesitation> un muvi ndi khina ma shataghre <hesitation> in <hesitation> khiɗi khiɗi duk <hesitation> zhir udena in khiɗa zhir udena irin hankaliye sam sam gaskiya nagh bakabi uda naghka ghrarka kam naka zhira khwara hankali sare ngik hankuriye nga talotalo ghayabiya ghaya gwarbiya ngiɗa vugka hitakul ndikina sai hankuri sai kha <hesitation> da <hesitation> da man da digit <hesitation> ngik <hesitation> mana urva khuɗa sai hankuri sai ah men mane ndigit na ghwarbiya manafa ahtoh yafeka yafa da yafeka yafa ghwara ndikina yauwa ngaka da ngaka da manga tukhul biya to ngakha da kwal tukhul tukhul biya to ngiɗa tir ah yafegaka yauwa av babba toh naka ndikhina nika njitsa iri wuɗa daman zhira da yafgaka amma tukhulo mankha aɗuwo ina ngakha aɗuwo aɗuwo bi tukhu nga kitakul ma man mana ei dughawara ghwarba ghwarbiya inafa gwaɗa <hesitation> ude <hesitation> mana <hesitation> nga ud man kirki dikhin biyo ghwarbiyo. Amma da ngiɗa kha tattaho <hesitation> ndigit biyo ngakha ngilbiyo ngilena khwa biya ai sam sam bi njitsa ra wura ngaha tab taɓa ndik uɗa biya ndik udena ya njitsa wura vug yajghila ma khwar biya to naka irin hankalina njitsa nvug <hesitation> vara ina da ghidina khwara invug gaba ɗayagh mar kam ingiɗa tar khwara nga ngil biyo nga ghaya biyo <hesitation> ngiɗagha sai <hesitation> nga ughhuɗbiyo sai hankuri mankha to naka ina amma gaskiya kam njitsa nvara ude ude man shata <hesitation> khiɗa khiɗa ude di kina ngile dikhina a ghiyo kh khwarbiya ghaya gabbaɗiya da gin mugha ghayana nga kha kwarkwarbi sai men hankarika toh daman ndikhinka naka dikhina